Rinoceronte reta kua reta ko oikatuye kua reta ko guinoi jejivare jare kuape jati yavaete jare jejivare uajaete ye tata guinoi ipuere vaera oyererokua tata rupi itare o oiporureta ipuere vaera opaete vae ikirei jouva oiti o oiamondo mbaera vi iruva mimba reta pipe ani jouvaera vi vae pipe oyapo